Bueno nitziyaaq han ke nwaa nikoj re' la po't b'onooj kemooj paam y la kemooj paam pues naq'anam paam la nooq' nakutuk wachak'al naq'anam paam nasik'im lado reh jompa' q'ab'is rajaam reh na reh rimedida naweesaam jompa' cuarto naye'eem la eh nakutum rooq reh naqapam nakemam najaam utz' paam najaam taq chikop paam najaam je' nq'ar ja je' taq meeya chiralaq la ralaq po't nq'arja ar taq meeya reh eh yah kiro'ka taqee' naa nakemam naa nimsaam wach najaam rich'eet ralaq najaam nim eh la uuq pues wila hilo reh lana wila tinta eh igual re' naa tenes ke na nakemam paam wila janaj je' saa maquina ahpa' nwanara uuq j'e telar reh nab'anam awuuq apaas ja'ar nakemam paam nakutum ar rooq jompa' b'araara najaam la apaas reh reh chii chiye' vuelta reh reh najatz'am awuuq igual wila meeya paam wila taq chikop wila nab'anam re'ee ka'cha diseño paam reh la apaas Najaam ruu' bricho sin bricho ruu' nooq' kiroo ruu' nooq' je'laa noor calidad y reh chib'an onteera atziyaaq después nataqam la nap'ojom chi kip'oj cha awah amedida ke hat najaam re' najaam kikojom cha adorno reh kikojom cha reh adorno reh atziyaaq eh yah kiro'ka taqee' reh nrila reh nitziyaaq je'tii ke nwaa nikoj han pues onteera are' nraa rikamamniik y onteera lo ke nrik'an ka re' taqee' re' hilo reh na naq'anam paam onteera la tziyaq taqee'